أحسن أنواع اللي بدا تعچبني هي وردة الزنبق ومن أحلى الوردات اللي شفتن اه فيها بياض ناصع وطريقة أوراقها كيفاش اه معمولين تمزج الألوان اللي فيها الأخضر اللي مايل على السفرة عامل مزيج محلاه مع البياظ الناصع وأوراقها والساق بتاعها الخضرا يعني محلاها من أحلى الوردات اللذيذة.